Duncue me fiöl a völ andé fe l'üniversità a Ruma e cuindi a völ andé via da ca e mi sun pa propi vaire sicür dë lon ch'a fa perché al e ancura ën po giuvu e mi sun pa sun pa d'acordi che ch'a s'ën vada da ca giuve parei e alura avrìu da bëzogn che ti më dizeise lon che pense d'son si e se m'daza ün cunsei d'lon che fe